हाँ गाय और बकरा अपना मालिक ते पछयांण सकदिन, और ज़ब भी उन्ते अपणु मालिक दिखेंदु तो वू जोर जोर से आवाज लगोण शुरू कर दिंदिन